أعتقد أنه من المهم التركيز على السعادة الشخصية والمساهمة بالمجتمع بنفس الوقت، إذا كنا سعيدين نقدر نعطي أكثر للمجتمع ونساعد الآخرين، السعادة الشخصية تعطيك القوة والطاقة لتحقيق أهدافك، وكمان تساهم بتحسين حياتك وحياة اللي حولك ، بالعكس إذا اهتم كنت مهتم بالمجتمع وتنسى نفسك ممكن تفقد شغفك وتعبك بيروح على الفاضي.